ايي- راح ايي- اشتغل بلبيت انو اني ارتبه بالطريقة الي اني اريدها و و راح اكون اني المسؤولة انو اني اطبخ كل اليوم الأكل الي اني اريده بطريقتي المفضلة.